اي عدد الشبابيك الل ف المكان الل أنا بعيش فيه ، هو بصراحة أنا عندي مكانين دلوقتي ، المكان اللي أنا عايشة فيه ف محافظتي ومكان عايشة فيه ف سكن بعيد عن محافظتي ، المكان اللي انا عايشه فيه ما شاء الله في شبابيك كتير يعني في مثلا في واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية ما شاء الله ما شاء الله يعني في بتاع تمانية أو بلكونات بقى على شبابيك وكده <hesitation> المكان مثلا اللي أنا ساكنه كسكن يعني بعيد عن المحافظة بتاعتي فيه مثلا شباك وبلكونة واعتقد في اوضة بس مقفولة فيها شباك برضو أو بلكونة